ولما رائد الفضاء لقي النجمه الغريبه الي بتلمع دي - قرر ان هو يكلم المنظمه بتاعتو عشان يحكيلهم الي حصل-بس للاسف مكنش عارف يوصلهم-فقرر ان هو يدور علي اي حاجه تساعدو-ان هو يكتشف النجم دا بيلمع كدا ليه وهل هو فعلا نجم ولا-هو حاجه تانيه هو <noise> مش عارف يشوفها مش عارف يكتشفها